La custión del sinu resulta un descalientu pa angunas pressonas i un atalantu pa sotras. Está quien piensa que venimus a esti mundu cona vida escrevía, mentris que sotra genti opina que la escrevimus hormi dimus hiziendu verea. I ain unus pocus que no tienin dúa al tentu, porque el sinu los tieni enseñalaus dendi la su nacencia. Yo só más de pensal-mi qu'es trebaju nuestru el precural el nuestru sinu, la verdá.